यो पहला अपनो मोटलो गितार नहीं कोवाई हो। तेरान तो एएए इसकुल मा फूटो नहीं लाग रही हो। मा ते मैनो तेरा हाथ मा नहीं देखाये। ती विणा कोहे तेरान तो स्लो आवे दिसरो कोवाई है। यो गित गाए तो तेर वोगाड़े, पिछर मा वोगाड़े, ते वाड़े बिती ते वाए, उसलों थोड़ी वोगाड़े नहीं।